Чатр аз чӯбчаҳо, парда ва дастак ташкил мешавад. Чӯбчаҳо барои пардаро кушодан ва пӯшидан хизмат мекунанд. Парда обногузар аст ва одамро аз борон муҳофизат мекунад. Дастак барои нигоҳ доштан ва идора кардани чатр хизмат мекунад.